Manakory ho añao ny fitehiriza hena? Manahaky fanahiavanay zañy efa mitahiry henan'aomby io da atao kitoza e. Tetehy lavalava asia sira miaro tolongo - tolongo gasy vao tolongo be miaro sakaviro da atapy amizay. Da mety maharitsy vola raiky.